बुधवार मुळे, हो आठवड्याचो तिसरो दिस। ह्या दिसा गोंय असलेले छडशा रखंदाराक समर्पित केले असां आनी तीतुलो आनी एक दिस जाऊंन असां आइतार जावं असां। ह्या दिसा छडशयांगर नुस्त्याचे बिन जावन। बुधवार मूटलो कि घर कासले नुस्ते अस्तले तो विचार येता आनी हो आठवड्याचो मदलो दिस जावं असां।